Kiriyon ko kuleer joornaaɗo, ene feewna haa feewi, ɗisaa e leggal. Jooni noon sa diidi e dow ɗerewol he, kuleer o battina e dow ɗerewol he.